Taama baa taasa hamba ba, pam mee ngə ma'á bi ma bin a kaɗoo au paraa raya, mee ngən yau ngə koa sani mee yin yau mee yi kə ngə konya, a kaɗoowáno unən yausə mee nə kééwá, a tííri mee paraara yi woa ngani mee kam kiyi ngə kono ko kuma sə sáásáá, bə a tííri kə ngaa tii ngə ti sanɗa a sinɓa, eɗkaya ən irin etenayáu? Me en keme irin ete nayáu? A tíírí, yin bəɗ kaah irin nayáu? Kaah a kuda'ira kənən, yin yau ma kaahw, sikoo'usu yin siki ma kaahw, atííri bə kə ngaa tíí ngə sengge ba, ale ngaa wəraa maabiri, isiwa, rabte, edkaya ndə irin ete nayáu? Don yi kwalaari mee ete yi woa ngani minɗa yin yau ngə ma kaɗoo mie ki yi ngən konkonwá, pam mee ngə ma'á irin eɗkayaya, irin eɗkayayaa nən sen mee eɗkaya, ə ndə kemrau, yin wau ə ndə tiriíi, ə ndə kwíí ú ə ndə irin eɗnayáu? A hausəsa kə ngə kadan keng kə ngə ti senda a sin ngə mudkə ta Tatente mee ngə taan mee ééwá minɗa yi sem kəmrara, to kə ngə sengge a haato'usu ɗəm bə pamsəɓa. Kə ngaa sengge a haato'usu wa miniu ɓən kərkaɗoo ma betau? Noə irin ɓets nayáu bə kwííyáu, ɓə tirau, mee miniu bə kwasə ka'ngaa sengge bə səsəwa, ngən yausə mee sə kadsiyo ka woa kerkerto mee ngə konon ngən ti senta minda kaah ki yi ngə na saltəra auwera ansiyi ka haa irin nayáu a ndə siyo kwasə keng autone me ngə yau mee paraara maa mee sə kadə har a kanaa kere kə ngə sengge bəɓamaa u nən kausə ngawasoɓa ale a taalə usuyo ɗam yin yau ɓetau, yi yawaa ɓeta rau, yin kadaa ɗaaso ɓeawau, yi kaɗaa ɗaasa ɓetswarau, mee miniu peera paraara kəra a mbə ndə kausə ngékelekbəmaa mee yi kəmra this a maasiní ko a winaɓisani yi yawaa ɗoora to, mee ngə konaro keren a saniin ka tom kongsa yi yau yi ko yáára, mee har kaah yi nasə emba nə, kə ngə, tom ngiiga ma kongsa a ɗura ma amsəsara, har mee tomra kaa tom aureyáágesiyi wosə baa, wá ndə ma'án aure this a tííri ko kuma dááwo thin a thííri Yi yau mee ɓaa ookənda kuma yi peɗaara yi sem ngaa a kau karatuwara. Soyi kwalaari kə ngə ti senɗa a bəsəsa, mee yin yau kaɗoo ma ɓetawa yin yau húúwo ma ɓetawa keke ma senda'nga kən, to irin sisi kə ngə yausə kaɗa ngə kəna kaah ale yi ngə kono rabte, ngaa yadd anə kéésasiyi ye yi tirin, ngaa ndən kéésəwa maa mee har kaɗookawa kən aleyi ngə kononə minda kaah ti yisa na auwe, mee waaso a haatosa ko a kumrasa tira semra, ka káá a tom kaafin ka aa ti, kə ngaa təblə kááma a hausəsa, mee har wáágo senda too'ngə maasora kə nsə le kaɗoosiyo. Yatente nə kéésəsiyi mee kwííyá sem a káámasara nawaso mee yaa yin yausə mee yi kə kaɗ ma saye siyi yi kwii, kə ngə təblə kááma, mee miniu kwíí kwííto yisə jəsa, kwíí kwíí to a káá ma ɓoma wá ka káá a tom kaafin kaah yi nasə auwe kə ngə haa kwíí, a ndə siyo nəsə dáán nən yar yarmawa ma kwaro wa, autone mee ngə koa kerera yi kwalaari ngə tíí ngə sengge mbə nə kausə ɓa maa, tíí ngə senge mə nə kausə ɓa maa tiiri, Kado usumuka yau mara kaahrau, yin bəɗ kaa kuda fidinggəu yin timi bə kaah yi kéésə a timiɓau to, mee ngə ma sendə a irinsiyi, ma mbə nə kausə sáá ba máá ka tom kwalaari, mee ngə taa irin keresiy nə ngə ko'o mee ngən ti sendə mee ɓaawo semra, mee ngə taa irin kersiyan kuma hangə ndə bi yi tom səsə a addowaa pallaaɗiwa sən kaa sə na səmo ɓaats kuma kəsə səmə har mee ndə kongsa a u nge k'wa ma meen u kwang'wa don ndən káá sə wara har awo a taalə, don ndə ma'án mee kaɗoo a kerewa pənda kongsa kən, pənda mbəsa ɓolɓol kən amma mee-sə təmba ɗuranə sentasa ndə irin fine, bəd kaah waaso ndə irin fine, tinimasa ndən irin fine sikoo waaso ndə irin fine sáá dmkə wosa ba sən kad sə kad ma neme sə ma koukou kuma sə kwalaarito a sin, amma mee har ngə tom takal takal a koa kerewa minɗa ngən bəd kere mee bááɓisa minda ngə ɓəd kere mee tung lukts iss, minda ngə bəd kere meen á-á kanoo'usu, minda ngə bəd kere mee auya usu yin ma'á mbəsa kwang ngə káá ngə ti senda a mbə nə kau səɓa maara, to kongsa a wiiyə ka wonwo, kafin basəsa fer u ngə sə autonewə́ bə Mee ngə won a tanda irs ngə káá ngə wərra, ka káá a tomo ngə wər lukta səsara, ka káá a tomo ngə wər lukta səsara, ka káá a tomo ngə wər báá yisə páára yin wede ngəsəsəra, ka káá a tomo húúra pəraa ngən húúsə, yin húúsə səra ashe yin h`úu me don ngaa winaa ɓanggani, yi kwalaari ngə ti senda sosai a sin, mee miniu kaah yi wee yi ndə kéén mu koa kerewa mee kaɗoo kən kwalari nə, ə ndə tiiri kaɗoo nebto kaa tomo rabte a wiiyaa kaahni wá, amma mee koa kerewáágo ngə ker kere kwalaarira, ko kuma kere yi too tone kwalaarira kongsa yin tom kən ə ndə siyo nasowaso ndə wərsə wina ɓədə ma daase sáád ndə káá ndə səmra wa, peera ngə wərən paraara yi kori tona kwaksa peera ngə wərən tone yi koa kere kwaksa maaso ma haawo kawa kən ngə hoo tone yi emba paapamsa bana-bana kongsa ən tom kən, kaafin hana ndə fer siyawa maaso, papyamaa yi bol ngə koa sanii mee auya maa yi sem kwakwara, kaafin hana ə ndə kerkerto kaws maaso kana kon tonewan kokuma hana yi kana koa kerewan paɓisi yi wo ɓol mee kéé kəsə tung auwe a kere, sáád siyo ndə kongsa hersə ba so yi kwalaari nən yar ma kwar kwang'wá, emtəna mee kəsə koa kere, sə ti senda a mbə nə kausə ɓa maa, paraara pe mee kə ngə kon tone, ngə ti senda a mbə nə kausəɓa maa ale kə ngə kwasi, ale mee ngə ti sendan a si, ə ndə bə kaah yin yausə bə, kaah ki yi tom béɗ a ɗasso waaso a kerkerto suyo hana keme mee kongsa kasa wono, hana leme ndə hanabi yi wosə a tanda kənsowa, kaah yaa daasowaaso ki yi sə kwasi kə sə peɗ mbəsəsa kongsa'isa semra, sai dai ɓeta ɓə wər tááɗi bosa bən tááyin tááyi amma sə kuraa a maabiri ra mee minin kaah yaa kerkerto waaso siyo lawa kaah yi béd ma senta ɓəsa so ndə kənaawo wano emtona ma paraats níínííta baa ɓə kon tone ra bə, ma bəə ɓa koa kerara ɓa ɓa ti senda a mbəsəsa mee miniu ɓə tas kadoo kwahaariwa a kerkerwááɗo a puttáádiwa, kaah yi ndə na sattəra'ira u təngre'isi semra wa akadənso